Zaga pîpza yibenirĩ hadiri. <noise> Lôko pipza yibenirĩ. Lôko pîpza yibenirĩ tohoo tasu maari, yoo yî maari yunu yî yê gîreni yê teme yê, yî yê fêrin-ã gunna čammiri, lôko čammuroo boloniri, lôko bolonuroo, kînni kînni koburi, lôko kînni kînni koburoo halas gunna yunu fûrum-ã du tuniri. Gubii lôko fûrm-ã du tunirĩ, tûn na su naari, yoo čoto kînniĩ mannu su naari, yoo zêitun mannu kînni kînni su naari. To koo halas hamustašir dîgid kor bozoo halas pîpza taŋa jahiz. Lôko, lôko bahu torroo ešed su naari. Taa ešedia kînnie su yûduru naari anna-ã ha yeri. Pîpza yibedi hunã kuyo njaa munda barayini to koo. Anna-ã ha šahi četu yari yeri čubudi. Lôko čubudoo, lôko lôko naani tani yibeniri kînnie yum čû ôguzuu gunna tubuzoo yibeniri. Šahi na četu čadi čubudi to koo. Ada-ã na budi čidaku, Prêparenduroo čoŋgu lokol-ã mannu tûri. Yum lidoo mannu yaabi-ĩ mannu ašaa čubudi to koo uũ.